Isa zen̈y manomboko amin̈'ny dimy dimy oe ôhatra dimy folo, folo dimy amby, roa-polo, roa-polo dimy amby, telom-polo, telom-polo dimy amby, efa-polo, efa-polo dimy amby, dimam-polo, dimam-polo dimy amby, tsôta-polo, tsôta-polo dimy amby, fito-polo, fito-polo dimy amby, valo-polo.